Mimbangareko jei ikaviko yayemboe je <noise> erei anitako yaiporaraka supe, iru, <noise> irureta jei mbaetiko ikavi <noise> esa yayuvanga ñai jete retare jare yaiporarakako ñai supe psicologicamente vi jare yande <hesitation> yayuvanga ñai jereta.